<hesitation> Fomba fandrahoana lojy voalohany, tsy maintsy ampandeveziny agnaty ragno zagny hoe <hesitation> ankalemegny lojy, kôfa malemy lojy igny raha ohatra moa izy koa atao ro mazava tonga de atao sira fôgna de afaky asiagna tômaty, fa raha ôhatra izy koa atao saosy, <hesitation> tsy maintsy ata- <hesitation> ah- atao megnaka malôha saosinazy tômaty ndraiky tongolo <hesitation> aveo aminjay izy avarigny miaraka amy lojy.